Kesu reta jaeramiñovi opaviko oyoavƚavƚ kua reta esa jaereta oyeapo mbae mbaeko oyetƚ pƚpeva mbaetƚko mbae yaikua ma amogue ma ipise katu erei se aesa seretape oyeapova jaeko mbaetƚ omboyea iru mbae ndie omboyeaetei kua kuraiñoetei opa oyapo omboguao jare mbaetƚye iru mbae jegätu jeiva jokuanunga